لا لا الحقيقة ما عنديش حق رياضة نجيدها للغاية اساسا انا ما نمارسش الرياضة. متوقفة عند قداش عندي سنين ما مارست الرياضة رغم اهميتها رغم ان نوع من اللي لازمتنا المعرفة. انا ما عنديش وقت والضغط بتاع الحياة والرتم اساسا داري وبتاع صغاري ميخلينيش فرصة اني نمارس الرياضة معنديش رياضة مفضلة